Chini hayung o chikon kotor nawui kwbangma jaat ni cake tongo. Haste rwgwui juda juda cake manthogo tei chajago. Belai chajaknai cake ni jaat rok wngkha sponge tei foam cake butter tei oil cake cheese cake tei specialty cake. Sponge tei foam cake rok wngkha genoise cake chiffon cake angel cake tei biscuit cake. Butter tei oil cake rok wngkha pound cake victoria sponge cake tei red velvet cake. Cheese cake rok wngkha new york cheese cake tei japanese cheese cake. Specialty cake rok wngkha black forest cake tiramisu cake tei opera cake. Omo baade bo tebo kwbangma chini hayung o cake manthogo.